Chiroq kaliti <hesitation> zanjirni ochish yoki yopish uchun ishlatiladi. Kalitni yoqish holatiga o'tkazsangiz elektr zanjiri yopiladi va to'k chiroqqa o'tadi. Natijada chiroq yonadi. O'chirish holatida zanjir uziladi, to'k o'tmaydi va chiroq o'chadi.